Ëntà pìé ël fer për stiré <hesitation> pìé le robe, bütele s'l'as për stiré <hesitation> culeghé ël fer për stiré a l'eletricità, avisché ël fer, felu scaudé e pasé ël fer s'le roba da stiré